<hesitation> Fransy tantara raha azoko ono. <hesitation> Raha nitranga tamindreô tan̈y resaky revôlisiôn fransezy fô ia tamy sivy amby valo polo fitonjato sy arivo. Nisy fiovana maventy koa zan̈y tamindreô. La Fransy àby io avy eo niparitaka zen̈y raha io tamy resaky pôlitiky man̈erantaany fa tsy tamindreo tao fô.